<noise> Io koahy tsy voa tsy voafaritsy io fa zay itiavany vatany avao. Laha fa te hihetsiky i mihetsiky, fa tsy hay marina rahany raha reo fa zay itiavany any vatany avao. <noise>